Sinnäq tulõ kimmähe vastavaq rõivaq ja vastav varustus üteh võttaq. Kimmähe midägi hindä kaitses, egäsugutsidõ eläjide iist kiä võivaq tullaq vasta. Ja tulõ kimmähe uuriq ka, et mis sääl ts'unglih või sinno uudata üldse.